<hesitation> لوكان عندي الفرصه نروح للفضاء، نروح علاش لالا؟ نشوف نكتشف، <hesitation> هي للإكتشاف حاجه مليحه <hesitation> بلاك نخاف بلاك منخافش، لكن مانيش قادرا نتخيل كيفاه هاذي هي الحياة <hesitation> في كوكب المريخ لكن لكن هي دايما مليحه الإكتشاف.